نجم تبدا بخطوات صغيرة, عم تعاونك برشا, نجم مثلاً, في روايا عندك وقت فراغ, تقرا فيه كتاب صغير, وإلا قبل ما ترقد, فما كتب قصار تنجم تقراهم, وإلا فما مقاطع يهبطوهم, من كتب كبار, مثلاً تكون الرواية هبت لك مقطع صغير تقراه, وإلا إذا كان انت ما متحبش, فما كتب تسمعهم.